<noise> kuando ti yag bi'ltsa chug ti yag siempre xc̲h̲a' nis lëdu o yu gu'n ney nidz xc̲h̲a' nidz, kreo ke c̲h̲u'nnu sentir dolor lë'wu uc̲h̲ug.